معروف على التقافة الامريكية انها تقافة متنوعة و كبيرة بزاف لان المساحة ديال الولايات المتحده الامريكيه كبيرة و لهاد السبب كتوجد العديد من التقافات و حتى المهاجرين اللي كيهاجرو ليها كيديو معاهم تقافتهم فكاين واحد النوع من التعايش و السلم كاين واحد النوع ديال الانفتاح و تقبل الاخر